Afidie badwenmma a yɛfrɛ no computer no ɛwɔ akwaa bebree. Computer akwaa no deɛ ɛdi mu akotene paa no ɛyɛ nnan. Baako a ɛsi hɔ a, ɛno ayɛ tv no, ɛno yɛfrɛ no monitor. Saa ne baako no nso a ɔsi fam keseɛ bi a ayɛ sɛ box no, ɛno nso yɛfrɛ no system unit. Saa na baako bi nso ɛda hɔ, ayi sisi so a wode wo nsa ɛmiamia so a ɛtwerɛ. Ɛno no yɛfrɛ no keyboard. Na afei yɛwɔ adeɛ bi a ayɛ te sɛ remote no, ɛda hɔ. Wo de wo nsa to so a na ɛkyerɛ nneɛma wɔ computer no ɛso. Ɛno nso yɛfrɛ no mouse. Ɛno nti saa nneɛma nnan yi ne yɛ computer no n'akwaa no deɛ ɛdi mu paa. Wannya saa nneɛma nnan wie yi a, ɛden sɛ computer no ɛbɛtumi ayɛ adwuma ama wo.